Eeh tuguk cha chame cha baibachinii gengalalee go ngalek ap, somanet ii ak ngalek ab mbar. ngalek ab somanet achame am gebwaa gecher lakwet u go ye gagebee mbar ge ay gasit ab mbar gebatis gegolsa ge lyaa gobiit maendeleo. Go negiay maendeleo gegilgey gealda tuguk. gebwaa gecher lagok agelechi ogilgey amuu nee somanet go giy neyatey emet ago yat ago gagotoretech achek gelya gogilgey lagok. So gobaa imanda si garon goek borotet ge ii sigik agesabche tugul betusyek tugul gogararan amuu lagok goo yegagogilgei lagok.